Sa irdum kohi memari dun aftirani wo di makengye, wo din jamdi waya, wo di bozua, parbo dun aftiria on, goddum dun aftiria wakati sa ugo kusel, goddum bo wakati sa ugo geira ade, goddum bo wakati urun wangullam.